Eläjil ummaq muidoki tundõq. Kas nä no ummaq peris samasugudsõq ku inemiisil? Noq peris vaest olõ-õiq. Ja olõnõs eläjäst kah, pinil ja ahvil ja noil iks ummaq tundõq, aga moh, muidoki tsipa tõistsugudsõq, olõ-õi peris samasugudsõq.